هتأكد الأول إني واقفة في مكان أمان، وبعدين هجيب مفك ولا مفتاح ربط أفك بيه صواميل الإطار القديم، وبعدين أجيب الإطار الجديد وأقرا مثلا المعلومات بتاعة التركيب الصح وأبدأ أثبت الصواميل بتاعته بالمفك أو المفتاح وأتأكد إن أنا مثبتاها وربطاها كويس قوي عشان متعرضش لأي خطر أو مشكلة وخلاص كدا.